Akwaar na eking'aren ana kimaar awikit. Apei, akwaar na ang’erei, akwaar na ang’auni, akwaar na ang’akankapei, akwaar na ang'a kankarei.